<noise> Sotra <noise> gn ny fagnazava <noise> mahakaisky <noise> anigny. <noise> Laha tsy misy ny <noise> fahaiza <noise> famorogna; <noise> da tsy misy gny fivoara. <noise> Laha fa tsy misy gny fivoara; da mijano am tany raiky avao gny fahaizan' ny anak'olombelo. <noise>